Biriŋ n wulita n ŋa n taata pareeta naŋ konkoo be n na, n taata tankanatio feejee n ŋa nbuuri kuntundaŋo taa, n ŋa a niŋ kafee miŋ ñoŋ ti, waafi n ma, a ye a tabi aniŋ soosoo a ye a ke a la nbuuroo kono.